ko mi hokke bawde hite mi jalo mi waɗa nge ne gide mun fu e mi hokke bawɗe ndiyam. Mi waɗa ndiyam ɗan ko ngiɗumi kondem mi hokke bawɗe ndiyam. Ngam diyam so ni a wawi bawɗe muɗum a yaranan yimbe yara, a yaranan yimbe defira, ayaranan yuimbe lotoro, a yaranan yimbe omtira kule muɗum keuɗe hite to bawo e jabingo fu, e ɗaitinango fu.